מען לעשט אויס דעם עלעקטריציטעט סופליי מ'זאל נישט כאפן א שאק, נאבדעם זאל מען אראפנעמען דעם אלטן לעקטער און ארויפלייגן די נייע פען האלטער צו דער דאך, מ'זאל באהעפטן נאכדעם די ווייערס אין איר ריכטיגע סדר, נאבדעם זאל מען אויפהענגן די פען אליינס צו די האלטער, און מ'זאל עס אנצינדן און עס אויספראבירן צו עס ארבעט.